yu ta xakoa tá, kidi oni hora, a komi hora, doña hora ña kudio ngu. ho o on. ona hora davachi davaxhixi ta kidini koni a o'on hora ní.